اكيد الأهم اهو السعادة الشخصية لان لما تركز عليها انت بعدين تقدر تعطي شي له قيمة كبيرة في المجتمع وبالتالي بيكون يعني الخير يعم على المجتمع فانه كل شخص يركز على نفسه فقط